Mendoj se kam pesë miq shumë të dashur. Mosha e tyre variëren: njëzet e gjasht, tridhjet e një, njëzet e tet, tridhjet e di e njëzet e shtat vjet. Ne frekuentojmë shpissu e ndajmë shumë përvoja së bashku, gjë që i bën miqësitë tona vërtet të veçanta.